Kisha fillu me hek pluhnin prej mobileve edhe rafteve. Mandej kisha fshi dritaret edhe pasqyret. Parketin e kisha fshi me fshisë elektrike e mandej edhe me xhoker për mi hek zhyllat. Kandet i kisha pastru me brusha t'vogla edhe në fund e kisha hap dritaren me ajros dhomën.